So tawi mbeɗe yiɗi naatde e dental waɗooɓe bone ngam mi annda ɓe. Mi etoto tawa wonnde sehil maɓɓe. Mi yahdee maɓɓe. Min njeewtida. Min peewjida haa mi annda jikkuuji maɓɓe: Ko ɓe mbaɗata, ko ɓe ngannoyi waɗde, fof fof, mbele mi waawa artude. Mi heblo. Mi ƴeewa no mbaawir-mi bonnude ɓe.